देखो भइया हरो हम ठहरे बुंदेलखंडी आदमी सो हम चाय पीबो ज्यादा पसंद करै हैं। कहे से कि चाय में जो मजा आउत वो कछु में नहीं आ सकत हैइंगो। चाय में जे हिसाब से बढ़िया सक्कर दूध और अदरक डाली जात हैइंगी। जो उमे बढ़िया स्वाद आत हैइंगो। बो कछु में नहीं आ सकत हैइंगो। चाय एक प्रकार से गांव वालेन के लाने एक नशा जेसो होत हैइंगो। जब तक वऊरे सुबेरे से चाय ना पीये उन्को दिन सुरु नई होत हैइंगो। ना कउनो काम में मन लगत हैइंगो। एसे चाय एक प्रकार से सबसे ज्यादा आवश्यक होत हैइंगी।